هو نختار إني نكون فراشة على خاطر الفراشة هاكا تح -تمثل التحول والإبداع والجمال وياسر مزيانة وتعيش حياة مزيانة بال- بالالوان متاعها عندك <hesitation> وتطير خاصة انه تطير في الهواء بين الورد وتبع الريح وتخرج في الربيع هكا نحس هالفراشة تمثل برشا حاجات مزيانة في الدنيا.